Ny fomba ahitako ny lalako dia manontany olona aho hoe aiza ho aiza ny toerana misy anahy izany, ary aveo aho manontany olona ihany hoe aiza ho aiza misy ilay toerana izay ho alehako mba ahafahako tsy ho very ao anty le toerana- faritra vahiny.